Aminay akagny a misy karazana raha zava-magnitra ohatra hoe ranomagnitra ampiasaina aminà lamba, de misy ranomagnitra ampiasaina aminà hania- hanina, de hanina io a ohatra hoe vanila, jirofo, caca, <hesitation> tongolo banà sakarivo, io zany ampiasainay satria io ampiasaina aminà sakafo, mampamagnitra ananjy.